आपको <hesitation> खाने जामा काई होटल मुटल मा। ती काई काजू की साख ती काई पनेर की साख ती काई काई। काई काई पिजान नूडल जी आपको खामा ती तीन गणा भारी। पोईशा लागे काई एक प्लेट एक सो पच्चास रुपिया मा देल सो। रुपिया सो रुपिया और पच्चास रुपिया मावे ती गणी मौंगी। केवा है आपने ते एक दिन दाड़ की कोरा ने उत्रा पईशा लेवा। ने काई साग माज कोई साबजे पैशा खातम कर देवा।